Bandeela ací ngëbaŋ ngëtëb ţí ulef ñaan, bandeela ací ngëbaŋ ngëtëb dí ulef ñaan. <hesitation> ţí bandeela mëyëlan pënká <hesitation> uyës ulef, á ţí bandeela mëyëlan pënká pëmak ţul. Ţakoo ţí mënjáka pasëk <noise> mëyëlan kadee koo, koo dika wará ţí ulefu koo dika yandar ţí ulefu mënţúwu ţuloŋ saŋ pëgáac ţuloŋ kënkobar. Mëgáacëna bá bankoo bëreer kul kadáafan ulef ñaan. Kon cúun bandeela bëmënţandana bun yëlaţa ţí ulefu waw. Á bëloŋ cí budee bul kapee puwáanţënar <noise> ţí ulefu bupee pëwará ţí ulefu, bupee pëwará ţí ulefu. Doonk <hesitation> bundee wul kuwáaţësu pëñaak ţí ulefu, kuwáaţësu uforësa. Doonk ñaan najín aká puteen koowí mëndee yí, pëdáat koowí mëndeee. Pasëk kawáaţësa dukaţa cí kak bandeela wo bandeela këndee karo bandeela wo bandeela bancëli bí këndee bëloŋ cí buke labanţanu ulef mak. <noise> cúun mënjúund mëmak mëtíis mí karisaţ nţari karisaţ fáan. Umënţ wun dal undaká purúuk ibáaţ mak ţí koo njá këndee wí pasëk ţí bandeela <hesitation> ñaan pursirun pëyës, nëcí nayësal. Ñaan ní kandeele wí kayësun.